Súyasa gəgən mabu gəənu nə yaw gbamu, aina laŋguru sə kə kay ləysə siyasa re rə. Siyasa gəgən yawgbamu bə kəy ləylən. Mabu gəənu bə kəy ləy lən. Ama akən ləy en laŋguru mən ‘way mabu kaw təmsə kalə nə úr nə in ləy ar pirəya? Heɓə siyasa ryə saidai ywo mane ikən kam siyasa an dan mobə mə ləy ryə, ywo mane ikə dá kamrə, mən ləy siyasa ryə rə. Gam mə kə ləy bə mabu itəə kə ən ywo mane idá kam rə. Məkə, ywo mane ikən kam nə kə, mə laalan irim postɨzi gbɨndunu gbɨ i daŋ ani ryə ywo i kən kam, ko mə kə dá na ilimi məren wawoyə laani post siyasa ryə, sə i rem ren wawogə gani, gam ilmi manu in kam post ən áy ai. Gawni mə kən zangə makaranta ilimi manu i kən kam irem ren wawogə mə ləy siyasa. Mə kən ləy siyasa ryə, nə kə, mə ren bəsəgə mabu tomsə niisə siyasa genə ani. Aná sə gam, mə kən ləy, kə mo kə mə lə, mə lesəsə man jiba ryə ən bi tan, məkə ‘waykə toore mane, mə kə kpi kə salary mani ən bi tan nə. Mə kənlaa siyasa mo kə gawni youthdi, idá nə group bi group bi. Languru idanə shugabanai in musə pani niisə ire gawnəgə sə ire dunəgə sə ire dúnəgə. Sə ire laanəgə wan ani. Kafin man mi laanəgə siyasa ryə, councillor ən bi tan bə sai məkən dúgə ward nə ward by ward, akwati nə akwati layguru. Mə re dúgəgə atəm ami i, ikən gésəm, dan mə reresəgə sə local government rə ocal government ikən gesəm, ən mə laalan dan mə re resəgə state rə. State i kən gam form nəkə dan mə za mə wato gə mabu mə kən wali, mə ro təəkə mən to be fa be gegen post dá áyni ani. Be gegen gawni, misali gawni councillor mi gegen councillor kə niŋ kə kə an bə giya? Adúgəakwa adúgə akwati akwati. Akən dúgə akwati, kəy gbəy sé kúr, ikən gbəyəm kúr ikən gam kuriyayi. Mə kən lii za ɓey, aná sə, mə kən lii za ɓey kə gawni local government éni. Mo mə kən resə fufore di kə sali. Mo kə mən égərəsə dini. Mən dá mabu kulə áw. Ko mam mə rey zɨsəgə rə, ko makaranta mə rey kamsəgə rə, ko asimiti mə rey bəsəgə dá áy rə. Mən dá ən bi tan ɓa ən bi. Kuma mabu i on i zaɓəm, i kám sə ar áy rə. mə kən re, kən kərə nə gɨban mə kam tew kən kərə, gɨban məntəə mən mə gé mə gé mə gegen ban. mən təə mən kəy zaɓə ikə dá za ɓəm rə mən təə məri gaskiya mabu gəənu énu áw idá ɓəsəmi day day rə. Mə kən har mə kən bə iri ami gaskiya mə gərəgən. Gam mi ‘wakə siyas kə ur kə mə kən bə mə bəsə mabu tomsə. Alkawali mə peti áy. Mə gəsi makarantai, mə gə si asimiti, mə gəsi wani naybətə, mə zɨtiri mam. sine məre ‘wakəgə, ko makə vá tenure kay mə kə ba gawni councillor, makə va ko məkə təə mən be gé member. Mabu irem ren pe kə nə yakəl. Ire təə kə ən gaskiya waa dá áy fa bə bən tomsə, niisə én aa genə ani. Mə ‘wakə i rem ren zaɓəgə nə lawlaw ni ani. Har mə kən bə gɨban ikən zaɓəm gawni mən bə member, mə ren wawogə laani, resələ sə musa pa. Member rə bə mə kə bə bən tomsə ən ari gərigə mə ren wawogə laani ko reps ko senator mə rewren wawogə laani. Məkən bə ani bə gərigə, mə ren wawogə laani sə governor rə. Mə ren wawogə governor laani. məkən laa governor, har niŋani, mə ren re kə shugaban kasa. Mə ‘wakə siyasa úrkə, mə dúgú, mə dú nə hankali. Aná sə gam mə kən ləysəryə kə mo kə mən mən kər kə, mə re dákə ar ən áy rə rə. kuma mə bə sə mabu kaw kuláw tomsə rə. É yaw gbamu nə kə aa daysa zúl tetə énə, niisə ko siyasa kən zanə ani. Niisə are minəgə bənəgə zaɓey. Are zaɓənəgə mari ɓikini sə re ésərəgə tomsə ani. Aná sə, are dúkə mari ən bi tansə, are bə kə wó wó wó sə akən zaɓu sə kən garə áyrə. Gam agegen, áwtə énə kə resə musə pa aná sə kə gɨsə kulə ən bi tan dá áyrə. Akə zaɓə mari nə kə aa ge ən kə bəse tomsə. Ama may sə akə zaɓu siyasa ryə sə kə bəse tomsə rə áy, dika aa zaɓu bərə. Dika aa laa mani kay goŋ sə niisə re é bəsəgə tomsə ani. Mə ‘wakə yaw gbamu, i danədan opportunity laani tomsə siyasa ryə. Gam i, i dá də rə. Wanu mi mi ‘wakə ani. Idá dərə i ren ɓəsəgə mabu tomsə. Kuma ko, wani butəm inə dá bəsə dá ám sə irim sə zwakə inə ká tawtan, dá ami rə. Gam mə kə dá waa gbami kpashe mane ikə noykə. Mə mə ren bəkə tomsə nii zum tomnəm ani. Ko gawni, niŋkə ikə təə inəkəy afalə kə meeting rə, kalai nlə ren wawogə reni chapchap. Ikə ‘yalkə meeting rə, siyasa wani fufore, mə ren wawogə reni. Mə rerekə, chap chap mə zaygə meeting áy niisə irew kəsəgə ani. Ama mari sə kən ná gəəni ywo wane ikən kam irin wan aynihi ikən war i kən ləy, ywo zúú ete sa kome ni.